Gne machine fanasa lasety ah da tiany endriko ty la managny an'ity iahay andragno gnagny izy io zany e mitovitovy ame pozine frigo kidikidy regny izy misy efitrefitriny izy hagnisianao lasety hasianao e kopy asianao gne sotroky da mandefa rano zany igny sady mikosoky magnakombagny e lasety lafa vita izay da azosonao lasitagny izy ah madio sara.